Suumareŋ waawiri naatde e ndiyam kañum e dogde e ndiyam, jogii ko paali, paali henndu. So tawi paali ɗi kebbinaama henndu, ina waawi dogde e dow ndiyam. So yiɗi yahde les, faandu fusan, waawa naatde e nder ndiyam he.